يلا beledunna un agjisina, urtri kunjikes egedri kunjikesu, dirbadi kunjikesu, kumbu taddo ton awa kabkesun, gojirka goja kabkesun, egedta kunkesu egedn ondiga eged karega, fagka, misarka, mogorka, indo kachisun bata, yala marra marreka kadisea tagna kin, kadis tereka kaba tereka tirukoga, iskinte ekon shebakn ufilo fala kin marra marreka. Taka imeanka wea damu.